चिल्ली देश के मौसम के बारे में चिल्ली देश में यह यहां मध्य उपजाऊपन भूमि है। यह भूमि जलवायु वाले इस क्षेत्र में मुख्य आधार है। इस जनवरी यहां जनवरी में अधिकतम तापमान औसत बीय्यासी डिग्री या अठाईस डिग्री सेल्सियस होता है। और जुलाई में पचास डिग्री या दस डिग्री सेल्सियस होता है जो में वर्ष का सबसे ठंडा महीना है। जहां तापमान अड़तीस डिग्री फारनाइट तक गिर सकता हे बारिश का मौसम मई से अगस्त तक रहता है।